Eh, o Kenya o l'é un atro paise donde no son mai stæto e do quæ no conoscio a coltua, donca no saviæ dî ninte in realtæ. Sò ch'o l'é un paise de l'Africa do çentro, <hesitation> però de atre cöse no saviæ dîle. No sò che uxi gh'é, no sò comm'a l'é a coxiña, <hesitation> no sò manco che lengua a se parla, in realtæ. Donca no ne sò guæi.